Jwa'nba nlizyn ze ntombii ke'lem, nzo za nchamen cho re komida' o tiz nchamen ti jwa'n naziba na nliay lad lemena' naze jwa'nba nlii kompay naze tombii, tiz ngenta jwa'nbana luego este nchan re jwa'n kelemen na' ncha, ncha ma'y, ncha mbeya'na, ncha mbixa'na, jwa'nya ntatii kelemna, mbay jwa'nba ze nlii kompaymen.